En 1415, Purtugal se queó con Ceuta, esmiençandu assina l'espiençi dela su espansión polas maris i del Emperiu Purtugués. Los Purtuguesis sonin mu comparantis colos puebrus que vivin próssimus alas sus lindis, comu los Güelvanus i Güelvanas, Estremeñas i Estremeñus, Lionesis i Lionesas i los Gallegus i Gallegas.